ñaku tu ntativi tyee ha´ra ntasa ra ña-m ni siante na in in itu´n li xini tiliki li so´ra ñaka ni ixta na tye´e na nta´sa só viti ra ni kisia ya ya santuana ña tu nta ixta tye´e ka´ni ri so sa´ñaa sa ixtayo tye´e tyo tyika iva ika sitiu´n e ru´ha ni ra ta siitu ru´ku kuu na nùù pisoka sii kutuku ru nityi ta ñaa ntasaa ra sa ntutu´tu tye´e ha´nira ña ika´ni